Site ɓa tidi mikə usə musə nə tukúú mi kə usə musə sei mi way mam mu kər wow maw, kər wow paga mi bú gam nə kə kə zok kə yáw úikə matukə ryə mi kirsə kir ai niŋ ani, tomsimi tomsə sə pá mi kən liilikə ai nə kə mikən za min bu mam ami, min gaw paga nə kə miza mi ren liikə ko kúsə ko kuma ko liikə kaw mi ren liikə urnə ka dú mam mi bú ami parə mi kən lii nə kə mi re bukə mam ban gamkə tomsəgə tomsə netə liikə mi lii ay parə so ren tomkə, zum ɓam zum ɓam nə kə mi ren liikə koo, mi ren bukə mam <noise> zum kən maa nə kə miren waykə koo mi lii mikən lii nə kə. <noise>